La responsabilidá endividual ena sociedá es custión que se devía de palral más. Porque ai que palral delos derechus dela genti peru tamién es emportanti de sel coscientis que tenemus comu pressonas, eno coletivu i, velaquí, eno endividual. I si mos pensamus que no semus responsablis de qualisquiá cosa porque pa essu ya ai alguíén pos mal. Assina es el mundu qu'estamus a entangal...